أحسن مادة كنت نبغيها من كنت في ليكول هي العربية، خاطش كنت كانو يديرو لينا في كتاب <hesitation> مقتطفات من الـ النصوص و لا نصوص من روايات و لا من كتب و لا من أشعار. <hesitation> تسمالا كانت هاذيك هي فرصتي باش <hesitation> نقرا لاخاطش نـ نستمتع بالـ نستمتع بالشعر، نستمتع بالنثر.